Ouwa wokwiilonga omalaka ayooloka ouli apa kutya onghalamwenyo ei tuli ondjila molweendo neeletu omo ohatu shakenekemo ovanhu vayooloka ova tava dulu okutukwafela naavo ngoo nee veya okutulonga oshilongwa veya okutu hanaunapo naaveya okutu yambidida unene pokwiilonga elaka aalo oweshipumbwa shaashi opo omunhu ekuyambidide ongenge muluudite naye opo umone kutya ovanhu aava oveya okuku hanaunapo ongenge umuudite ngenge owekiihanga nee monghalo omo toti aaye ame inandi hala okwiilonga oshimbulu ame ondiwete ashike oshikwanyama shange shiwa yee ove otoshakene nee neembudi eshingoo tokwata okalefa toikeumbo ndoo odahala nee ongodi yoye yopeke doo otadi lombbwele nee moshimbulu kutya ame ohandi mwende komesho shaawamono ndaya komesho ove mwiindapo paife nee ngenge eleka aalo oweli laanya kutya aave ino hala okwiilonga oshimbulu ouna okwiidwapo moule ashike wee second dili nhatu shaashi ove kuuditeko apewa nokuli tohangika watala nomongodi yoye yoo oyo yahalika Ndeengenge owatokola kutya oshimbulu eeshi naame ondahala okushiilonga ndikale ndishishi eshi ngoo tati mweenda komesho yoo ove owayuka momunghulo ile wayuka nokuli mokati kovanhu voo navo ovamona kutya oo ou okwetuuda ou ile wahala oilonga ndee oilonga ei paife otaipula ashike oshingilisa elaka lopambelewa letu lopaife otakutiwa nee tatekulu nee fyee mombelewa omu ohatulongo novanhu vomihoko dayoolokafana otwapumbwa tukale tuna eudeko opo tuudafaneni natukale hatu popi elaka limwe aalike opo hatu dulu okuluudeni ndololo nee tuna paife lopambelewa aalo ngenge nee kulishi wandja nee keumbo wakukutika omutwe wuudite kutya ove owahala ashike oku popya oshikwanyama shoyo inohala vali okupopya omalaa amwe fiku oolo omito yoilonga aayo oyekweenda manga pomunghulo osho tapeya nee nande omito yokuya kondje yoshilongo ove otomono okaana okapumbwa okuya kondje yoshilongo aaka kekiilonge eshi nee sheya penya kutya owapumbwa okukala ushi elaka aali opo uye kutya elaka lilipi oolo aaye opena oshi french hashilongwa ko france osho owapumbwa okukala ushishi Ai oushishi shiveli koo otakati aaye shaashi ndishi naave owekaindika kahalongwe koo takutiwa aaye tate mboli itatudulu okaana naka shaalepo otwapumbwa ashike ava veshi elaka aali hano okwiilonga omalaka ondiwete lela lela okwa okwafimana kakele ngoo nee eli loye inolidimbwa ndee itashiti kutya ino lilonga akwao